Bendye sa mi gas nu gbmada mima ma, nyi yna, efe ndye a ma mi ge yna mi dye yna goyi mi bo snu gbmadam, mi yaw a snu gbmada, mi da was nu gbmada, wa nukoda za, mi da wa nukodo z aba snu gbmada, wa dongi bas nu gbmada har duya lo nyi ze dunku ndye azan dye ba ɓe mi mama ɓa snu gbmada dye a mi ma, to fe a snu gbmada hna ge yna midye yna goyi mi ba yikpe kpem, mi ba kpe ɓo ndye dazen ynam, mi badye bandye a snuyna wyewyem, mi kpe yna dye mi zamago a snu fe hna ynam ko ba wu pesana, ko ɓa wu ena na, ko mi baba wu pbada gi mi, nn bana, n mama na mi kpekom, to wori a zhi basa mazhi ba mwa, ga la ga abenkai yna gna a snu mafe gbmada, ebayi lo papam eyi ɓe gbari pi mamma zhi ge zni, epa kpmi a zhi ba zhi zni ewyewye ga guya to har zhi ge hni tu mi dna epa kpmi kate bire woga zhi ba lo ba bare ga lo chnare. Milo ya mi ma fe gbmada snu snu yi dna sa do hni domin badye hna a ɓo yi ɓo kpe wop mi yam to a zhi ba dna eba epa wye wye zhi yna ewyewye ga guya yna yi ga dye ndye bmya ge a snu ɓondye ndye hna esa tsi zni ndye eyi dye tunda fey a far a ge yna yi baba be snum de yi mama, de yaya de ya zamago, ya zamago a bas nu a hnan to yi ke la mwanu yi dye gas nu agbmada dye ba hna e yi dye bwa wori snug a snu yiga efe shi yi gna efe kazanyi a ma yi ge, amma yi dye ndye ba chi ga wu ya zamago ɓaɓe kpe yi mama fe ye hni yi ga zhi ba mwa zni yi ga ɓi ɓa ɓe, a ɓa ma mi dna esa dodo lona so fe a mayi ge daidai yna yi kpe ye fe tugom yi kpe yem domin yababa ɓa ka, ba kpe epa yem ba ɓe zhi ɓa bwa da gi yi ko a mayi jnago sayi, ko gbmase sayi ko bana gnu sa yi ko sandye asnu yesu mama sa ge yna. Ndye bag a da lo zni yi ga kni epya hna lo zni yi ladna yi ga dye, fe ka za niyi yin, wyegofe ke za nyi yin, yi la epa go so yi ga bwa wnu tu zni yi ga yi mama fe hna ke lonum yidye ya zamagoyi ba snu makata yna, yi kpe fen dye a be ma. Yi ge nynam amma efe ndye ya latu yna hna, than ɓo kuma ɓe sa yi gas nu yna, yi snu domin yi ɓo taba ga snum ke la mwa zni nu yi gas nu gbmada hna tswashe a yi wyewye ya yi ga tsi efe hna hari ga da yi fe kara be yi lo yi gas nu gbmada, ku dye awo de cewa yi dye ye ndye kara ɓa hna yi ye regen amma har yi gas nu domin tswashe wo yi tsi efe hnage azado a ma ba wyengo fe gbmari fe fere dye ma, kafi a lo la ɓa nubo, zado iya ba nubo a gma e zogo, a za do iya, zamago dye ɓa ye nubo dye knam bag a wuba dye kpnaya amma yi dye ya mwa yna ya zamagoyi ga to yi nubo bwayi, a ga layi ma, ba kpna yi nubo yam, bag a lo snu wahala deyi yi lo yi ɓenkai ba sni yaje hna de yi lo yi benkai yi ga la to mwayi. Yi dna ejni ndye bas nu tugo tu yi ɓo, tswashe ke layi gnaya hari yi ga mwa ga tsi sa hni hni wo sa nini yi ga ɓe hna dnawye, a za ndye a kpayi mi yna ba lo yom, azado a bama yi ɓewo yna ɓa lo yom, azado a kpa ɓa ma yi znugba bwa yna ba lo yom. Yi ga gna yi dye ya tsi yna yi ga efe hna ya lom yi ga gbmada snu, efe yi gbmada ɓo a dyi ynadyi, a sni nuwna, a sni de a snu ɓo knate de abi nyigoza yin um a'ah, efe hna yi yi yazhi snu sa kni gi tswashe ya snu yebo ndye wayi tsi fe dozhi gen dye a ma yi ge yna besa yi gas nu efe ndye amayi ge hna kuma kafe yi snu fe hna, yi knafie, ya da yi a nuka yi gna efe kaza hni a ga ma yi ge a nuko z aba wu juju yna bag a zhi babe bmya yi gbmada snu domin fe dye hna. Ya da tswashe wo da efe da kara ɓo ɓeyi lo kuma tswashe wo ɗa snu kuma yi ga da tsi efe hna la n <hesitation> lafiya wori sa yi gas nu abo dye hna ke lo ga ɓa yi lonum, azado yeyo be snu, kuma ɓa snu yna eyi ba ye basnu numb a ye bas nu amma ebwa yi ɓa lonum, amma yi dye yi snu kuma a bo khikhiri yi snu yi gas nu yna, yi snu yi ti tswashen yi gode gi tswashengo wa snu. Miyna har wo ga sh mubwa ga mi tsi esa hna ge nyi, eyi ge mazamago yi ba de ɓ hna snu nun, mi gas nu ke mi ga ma zamagoyi se ba chi sonyi snu ɓe, baba bmya mi dowar snu, ɓaɓa snu du gi mi ndye tswashe ga de mi wyewye kpamwa gi yna bas a yi gas nu fe a mayi ge yi gas nu gbmada, mi gas nu fen dye a ma mi ge gna hna, mi snu fe hna fululu mi la tswashe tug e domin wa da mi tsi efe ndye a ma mi ge yna domin wyegofe ndye fe abo mwabare fe ewo niyi lo zogo ndye azawnu ba tsugna mi wnu do wo ga mi gnaya, nuwna ndye a zawnu ba tsugna mi wnu do wo ga mi gnaya, nuwna ndye a zado sni ba tsu yna mi sni do wo ga mi gnaya, yanadyi ndye azado dyi ba tsu yna mi dyi do wo ga mi gnaya, aba mi lo ezhi milo, a za aza ga tsu yna, midye lo do wo ga mi gnaya, aknu ndye ga tsi efe hna ngna miga nukpe sa tswash. Kew o de mi bwashi lo efe hna lo kuma wo de ɓe bwa lo ge kuma nga dinga mi snu lo mi yiwo misa wo nukpe zhni fe, sa hna ga tsi mi ga sawo nukpe, esa hna ga tsi mi gas a wo nukpe shnandye yi yna hna bendye sa mi gas nu mi ma a fe hna.